Quannu jivi a Roma pigghiai un albergu vicinu Fiumicinu. Pi turnari 'n casa arrivannu a l'aeriuportu chiamava stu taxi chi pi fari circa cincu chilometri m'addumannava quinnici euru a tratta. Mi spiegu: vulia quinnici euru a jiri e quinnici euru a vèniri, praticamenti trenta euru pi fari forsi mancu cincu chilometri. Ma si sapi chi quannu unu nesci fora si nun havi la sacchina china ci cunveni stàrisi 'n casa chi fa la cosa chiù megghiu.